Ok, <noise> a spider veh to, suk asah ito nungnung on sih a iun pih, nung non sih a tan keve, to nung non sih marena, te me a- a buok a tah sih to nung suk non sih a iun pih. Ta buok ba kukon. Ok pespa po vakokoman eo to nat ano sih po o eo to epep ane sih, pespa maren nah, maren nah, a, gon tah en, o ito gon tah ei kakoe non sih. Pi ama, ma ken tah sah no rema ki han rer, a non ge asah. Ito noma kipa han, ito i pasi gon tah en no nen. A meh tah, maren na vavuh, vavuh ama tong pi veh nen. A meh tah, meh tah maren na vavuh, a meh tah a, maren na, o pi veh pa ti, o gogoroh pi.